Ipuereko oiporu esa jokuako mopeti necesidad jokuaeko oiporutai jaereta ipuerevaera omae oï kiapeko ojota mbae oyapo oivae mbaepako oimevae mbae tekoreko ojota oireta vae jaeramiñovi jaereta okañi mbaetita <noise> yande yavai yaeka ñavaereta <hesitation> jokuae ikvitaikojaereta oipurureta